طبعا أنا مو من الناس اللي يشربوا موية كثير، بس تجريبا أنا أشرب يوميا اثنين لتر موية، وفي الأسبوع أشرب أربعطعشر أو سبعطعشر لتر موية، هذا غير الموية اللي أستخدمها في الجهوة.